Konservi vallalõtegijä pruuk <hesitation> terävät otsa, miä sis vaotõdas konservi sisse ja sis sääl ummaq hambaq, midä käändeh nakkas taa vallalõtegijä sis ringi käümä ja lõikas niimuudu kooniq terve konservi läbi.